دلوكتي اه تقدر الالة تنتج الفن وتقدر ان هي اتحسن من المجالات الفنية، اينعم الفن هو جهد بشري بشكل أساساي الأول ولكن دلوكتي الالة والذكاء الاصطناعي بدأوا يحلوا مكان الانسان في حاجات كاتير وفي جوانب كاتير منها: الفن. الالة قادرة ان هي تنتج فن وقادرة ان هي تساعد في ان هي تطلعه في جودة عالية جدا ووو ووو في صورة متقدمة جدا وو تريح الجهد البشري بمعنى اصح. لكن لازم ولابد من تدخل الجهد البشري اكيد. لان الالة من هتشتغل لوحديها، الالة بتشتغل بالجهد البشري.